أفظل زر؟ <hesitation> أكيد بيكون زر إيجاف الزمن، لأن نحن محتاجين إنه ننزلهم شوي يمشي أكتر بطئا، نجدر ناخد جرار في الوجت الحالي، ونجدر نركز أكثر على نفسي، <hesitation> هادي حاجة يعني تزعجني، لأن الزمن أصبح <hesitation> عامل توتر جدا بالنسبة لنا جاعد يسابج فينا أكثر من جبل، ونتسارع في الزمن لحالي.